قلف د دروازې بند ساتلو وسیله ده. کله چې قلف بند سي، دروازه نه پرانیستل کېږي. قلف د غلو د ننوتو مخه نیسي. د کور دننه خلک خوندي احساس کوي. یو ښه قلف باید قوي او باوري وي. ځینې قلفونه کیلي لري. نور قلفونه د رمز یا برقي سیسټم له لارې پرانیستل کېږي. قلف د شخصي ملکیتونو ساتنه تضمینوي